Par gak kontrolal ti bida chenma kreo ke gakdu opinión chenma xkisa, sinda bi'ldza lë'ma gu'nn buskar dios entonse dios gu'nn <noise> kontrolar bida chenma.